Ja tcwaaꞌa ndaatsꞌatseiꞌ ndoꞌ chjoowiꞌ na nnda̱a̱ nntsjo̱o̱ chiuwaa na quiwiñꞌoomꞌnaꞌ nnda̱a̱ nlꞌuu nntaⁿꞌ tsꞌaⁿ tseiꞌ tsꞌom cwii ꞌnaⁿ xeⁿjnda̱ nntseiñꞌeeⁿꞌñe tsꞌaⁿ ndaatseiꞌ chaꞌ na catjoomꞌ ndaatseiꞌ xuee ñequio ndaatseiꞌ cajaⁿ xeⁿjnda̱ jeꞌ nncjuu tsꞌaⁿ ta̱nda nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ aa na tsꞌomcaxiꞌ oo aa na tsꞌom xjo licuadora xeⁿjnda̱ jeꞌ nncjuꞌ sꞌaⁿ ndaatsꞌaꞌñeeⁿ tsꞌom cwii xuaa xeⁿjnda̱ jeꞌ nncjuꞌ tsꞌaⁿ tseiꞌ ndoꞌ nntseiñꞌeeⁿꞌñe tsꞌaⁿ naquiiꞌ nmeiⁿꞌ jeꞌ nnda̱a̱ nncjuꞌ tsꞌaⁿ chjoowiꞌ tsjaaⁿꞌ nntseiñꞌeeⁿꞌñe tsꞌaⁿ yuuti na cachi.